في هذا أيام كانت هناك <hesitation> بسة بطولية، جلادة سحرية في حديجة أول ما لبستها، صار عندها قدرة على التحدث مع البشر، بدها تتساعد الأهل الحي، وكل يوم تكتشف فيها قدرة جديدة تعيش بيها.